मोके खेद है की मै गलती से तुम्हर सीट में बैठ गए। रहेन सीट से चल जात हो मोके क्षमा कर दहिया। की मै आप मन के सीट में गलती से बैठ गए रहेन। मै अभी अपन सीट ला खोज लेहु मोके अपन सीट नहीं मिलत। रहिस ऐ ठे बैठ गए रहें मै अपन सीट नंबर भूला गए। रहें एकरे वजह से मै ऐ सीट मै बैठ गए रहेन।